بالنسبة لي للاحترام هو الاهم يعني الحب مهم برشا لكن الاحترام هو الأساس اللي تبنى عليه كل شيء، يكون عندك الاحترام للناس الكل يعني تكون قادر إنك تحافظ على علاقاتك وتحقق أهدافك في الحياة، يعني الاحترام زادا يعطيك مساحة إنو تعبر <hesitation> على نفسك بحرية ويخليك تتعامل مع العباد الآخرين بصدق وتقدير.